Gamburger go'shtini tayyorlash alohida texnika orqali bajariladi. Bunda mol yoki tovuq go'shtidan foydalanilib, turli xil ingredientlar yordamida va zirovorlar orqali shu go'sht shakliga kelinadi.